Ny fomba fiasa hidi varavara koa zañy resafintsika. Ny hidy varavara zañy mba ho fiarova varangara tsy hisokatsy no tsy lakileñy avao no ampiasa-teña. Hitañao zañy misy rafitry añaty hidy var- varangara iñy da tsy maintsy lakile mifañaraky amiñazy avao koa no ampiasateña no tsy zay da tsy mivoa ny raha.